जब वकाशन मे छुट्टी मई जान तो काम करना तो जगहा देखणा जरूरीचि की तेमा खान पीन की व्यवस्था छेंछी रहें की व्यवस्था चाय ची की नहीं